Quannu pensu nveci a na motocichetta l'associu subitu a un dannu chi fici quannu avia quinnici anni. Purtava la motochichetta pi li vii di lu me quarteri, a un certu puntu vitti li carrabineri spuntari di na traversa, allura iu mi scantai pirchì nun ci avia lu cascu (la liggi pi lu cascu era frisca frisca) allura accillirai e passai un crucivia senza mancu firmarini. Vinia na machina di ddu latu e mi pigghiau 'n chinu. Vi dicu sulu chi mancu haiu caputu mai comu arristai vivu e nun mi fici mancu un ciunnuni.